أه لوكان جيت راح نعقب عام بلى تريسينتي عادي وين راه المشكل، نعقبو أسيدي نعقبو بالبيب نعقبو مع العايله أسيدي في الليل و في النهار مولاه يخدم، ما ما تكسر راسك لا في تريسينتي لا في تيشارجي تيليفون، متكسر راسك لا لي تليفزيون لا حتى حيا، يا ودي تعقب بالعكس تقعب حياتك أفضل و ترقد بكري ملي تظلم الدنيا أرقد تخبطها برقدا.